Obogima obuya ase nde buna inche, na okomenya ase nyasaye, ekiagera ense eye, tokomenya aye bieka, tinkomenya inche bieka tinkonyara, ase eng'encho emetego ere ase ense, nigere emenge etagete, omkristo amenye ase nyasaye, gose etagete omonto ore omong'aini ogosaba obong'aini korwa ase nyasaye, buna solomoni asabete obong'aini korwa ase nyasaye aknyara komenya ase ense eye iga. Igo na inche, buna inche bene iga ngoteba ng'a <hesitation> ase nyasaye andusiri na ase atambe, naende ong'etiri amanene are amange, erio mpaka ngacha koirana kwebori ng'a nki ndakore ase obogima obo iga, erinde nyare koba boronge. Ngacha konyora egento egetang'ani, no kora momanya nyasaye, ara abe omotoria bwa obogima bwane, gakoba omotoria bwa obogima bwane, nanyorire bionsi ase ense eye. Igo, obogima bwane niga nkogoka ekere ende ase ase nyasaye. Nyasaye iga agokorongeia. Naende ere niga agokoorokereri chinchera oranyare komenya. Igo, onde bwensi otagete konyora <hesitation> obong'aini, bwokomenya ase ense eye, na gookora ebinto ebiya ase ense eye, goika obere ase nyasaye, erinde na gosoma ring'ana ria nyasaye. Kogosaba, na gosoma, na koegera, nigo okonyara komanya, enchera okomenya ase ense igo obogima obuya, mboria ase oko okobera ase nyasaye, na ekere kwamomanyire, nigo okonyora ng'a kwang'eire gotiga chisagu chimbe, kwang'eire gotara na abakristo abaa aba aba aba aba abaegeni ba nyasaye, abwo bagotoorokereria. Naende iga agogwatana korwa ase ense ase ebi ebinywa ao ao biria bi ogotindia, biri biragere kogosiria, kwanyora ng'a gogotara tari aye bieka korende nyasaye ngogotomerare abamaraika bagokoorokeria, babobisi bagokoorokereria enchera ogotara, igo news <hesitation> na enchera ere engiya, ekero oramenye ase nyasaye. Naende abanto abange basirire ase eng'encho ya gotabwatia obuya bwa nyasaye, obuya bwa nyasae, mbori ng'a abanto abange niga batagete kobera ase ense, ense niga ebwate emetego emenge, etagete. Abanto ba erwe baratiga ense eye iga ekiagera, ense eye iga nebwate omoerio oye, naende ense bwango eraere, ekiagera ebiorokereriwa twabirorire goetera ase ebuku, twarorire amang'ana amange, agokorekana, ekiagera agotoroki ng'a ogocha kwa omwana omwanyabanto, bwango korabe, gocha ase ense. Igo, onde bwensi otararora goteba ng'a korwa twaiboretwe, ntitwamanya komonyora yeso, twanyakora togotebiwa ng'a yesu ngochare, mpaka bono tanyakoirana, iga bagoteba ng'a omoeri toiyo ase ense, gaki abaminto ring'ana riria rigosomwa korwa ase egetabu gia <hesitation> omochakana, entang'ani otirimboke gochia nse, niga gegoteba ng'a oyo ogosoma ring'ana eri, nabo anyare komanya, na oyo ogotegerera ring'ana eri iga, nabo akonyara koriigwa ng'a kemanyereri nkende nkeiyo kerabe ase ense getari ime ya bibiria ebibiria, niga erigete ring'ana ase ring'ana rinde. Igo kende nkeiyo kerakorekane nse ya riobe eri getabwati obobani bwaye, goika obobani bokorekane kuringana buna john arigete ring'ana eri gocha ase tore, bono egerete oborabu obo iga bwatokeire bono iga tokoborari ase ense yonsi. Iga abaminto, bonsi oyo otagete konyora ring'ana eri goika asome ring'ana ria nyasaye. Naende anyare goikera abaminto baria bamanyire ring'ana eri, anyare koegera korwa ororo, nabo okonyora ng'a osukire obware obwo, ah nabo okonyora ng'a onyarire gosuka estep enene, nabo okonyora ng'a kwarenge ase, obotindu gwasukire nabo okonyora kwarenge ase chisago chimbe oboibi gwatigire, nabo okonyora ng'a kwang'eire gotiga in and out nyasaye nabo akogokonya. Igo obogima oramenyere ase ense eye, na okomenya ase yeso, kare na kare.